Ta̱ na wajnaⁿꞌtya̱ joꞌ ta̱sa, ta̱ta̱, ta̱ta̱ chi, ta̱lamo̱ⁿ, ta̱tyeⁿ, ta̱nomtsaa, ta̱manco, sandia, meilom, mandarina, ta̱reixa, ta̱a̱chi, toronja, ta̱tsmaaⁿ, ta̱leinto, ta̱xꞌa, ta̱nomntyooꞌ, ta̱a̱lueeꞌ, ta̱leinto, uva, ta̱ manzana, durazno.